A' u joch' a' joch'koj a'lo' jach ma'lo' ti uluk'sik tulakal u xixel janal kupat'äl ti kikoj a'lo' jach ma'lo' men kuluk'sik tulakal b'a'ax kupat'äl ti uchun kikoj men a'lo' ku- kujok'sik wa kupa pat'äl ti kikoj a'lo' kupat'äl kumen kupat'äl b'ay b'ay tunich kupat'äl ti kikoj kuchichtal te'lo' wa ma' kijoch'tik ki- kikoj etel a' joch'koj kupat'äl ma' kujok'ol, a'lo' ku- kub'etik k'as ti kikoj yan kijoch'tik ki